Se tuama wo se wowene sa cera make kaweng, cera tantu mo ange mese susiang kampe nitu mo umpong pendon sakumawe ngange meses senawuan cera ma tetauwano unadat teintu kan tuama teintu kan wowene des sadei mesa susian kumaweng lako cerana sena wu mo satorona ma endo endo an witu un dei kampe keta wanera des tu tantu nange mese susiampe satorona akat dua ne taun sa ne taun tare sera toro kumaweng masesena wu nusa dai nepaman kekora nera tu masa moange cera des pemendungan tantu um mese susianti sadei kampe kimaweng sa si musiano asa ka pa dua taon waya ma teta umo unadat ni kakekep da teintu kapa.